er hafin en þetta er í tuttugasta og fyrsta sinn sem hátíðin er haldin í fjóra daga Ómar tónlist af gjörólíkum toga um alla Reykjavík en alls koma hundrað og fimmtíu hljómsveitir fram á hátíðinni í ár opnunarhátíðin fór fram í Listasafni hefur alltaf verið svona þessi árlega

árshátíð samkunda íslenska erlendar og íslenskar hljómsveitir koma saman að spila og setja sig í smá stellingar því þú veist aldrei hver er í salnum að hlusta þú færð

hjá hljómsveitunum nokkuð var um rauð nef og kuldakvartanir í biðröðum fyrir utan

hlakka mjög mikið til að sjá sólstafi íslensku

með svona

segja og afskaplega sem mér líst vel á hana

Gandhi ég eiginlega kem ekki orðum að því hvað það er yndislegt og stórkostlegt og svona orkuríkt allt í kringum Gandhi er trommari plötusnúður og sem vakið hefur athygli fyrir femíníska gjörninga og fyrirlestra

mikla opnaði kvöldið í listasafninu þetta er held ég sjötta skiptið okkar núna

gaman að fá að opna hátíðina beint eftir

að við erum mjög spenntar hvernig ætli gestir þessara tónleika séu ólíkir þeim gestum sem alla jafna koma

ég held að það sé meiri fjölbreytni mikið af fólki sem þekkir

þá stefnu sem við erum í er skemmtilegt að koma þeim á óvart alls eru tónleikar hátíðarinnar tvö hundruð talsins og fara fram vítt og breytt um borgina til dæmis í meðal yngri tónlistarmanna á hátíðinni eru söngkonan Matthildur er að flytja mína tónlist núna fyrsta daginn á miðvikudeginum og svo fæ ég aðeins að njóta á hinum dögunum

og það er bæði smá en líka spennandi í fyrsta skiptið var ég aðeins of ung

fimmtán ára þetta er held ég níunda níunda skiptið sem ég er að fara ótrúlega gaman hvernig finnst plana hana hóflega mikið fara létt yfir prógrammið ákveða einhverja

það eru oft raðir og maður kemst ekki inn og það er vont veður og eitthvað hópi eða einhverju þessi er að fara á eitthvað og það er geðveikt að vera í flæðinu og uppgötva eitthvað

næsta hjá mér er lag sem kemur út tuttugasta

næsti af plötunni minni sem kemur út snemma

næsta ári tvö þúsund örugglega alls konar vesen

leggst þetta í þig alveg ótrúlega vel ég er mjög spennt ég byrjaði tvö þúsund og þrettán og er búin að fara held ég allar Iceland síðan nema eina

hverju ætli þú sért spenntust í ár hugar ég er mjög spennt fyrir að hlusta á þá í Fríkirkjunni á föstudaginn svona rólegt í rólegri kantinum menningunni er þá lokið þessa vikuna þótt Iceland er ýmislegt fleira á seyði til dæmis ætla nemendur við Listaháskóla Íslands að standa fyrir tískusýningu á laugardag á sunnudag verða Ragnar Kjartansson og fleiri listamenn með tónleika á Gljúfrasteini við í menningunni verðum á okkar stað á mánudag góða helgi